Neɛ mɛtumi aaka afa ho ne sɛ, wohu obi a ansa na wo ne nipa no ,anaa wobɛgyae aatom sɛ wo ne nipa no bɛware no neɛ adi kane, neɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ yɛ nipa no suban, <hesitation> wohwɛ nnipa no suban, ɛyɛ obi a obu adeɛ?, ɛyɛ obi a ne bo fu ntɛm?, ɔyɛ obi a <hesitation> sɛ nea ne suban ɛsi teɛ, ɛyɛ obi a n'anim te?, ɔne nnipa ntam nkɔmmɔ te sɛn?, nti ɛwɔ sɛ wohwehwɛ saa yeinom nyinaa. Bio, waahu ne suban no nso, wobɛhwɛ sɛdeɛ ɔsi teɛ, biaa ne ne nipa su a ɔpɛsɛ ɔware no. Ɔno wɔ hɔ a ɔse ɔpɛ kɔkɔɔ, obi nso se ɔpɛ tuntum, obi nso se ɔpɛ nipa deɛ ɔyɛ tenten keseɛ, bi se ɔpɛ tiatia nti wohwɛ saa nneɛma he nyinaa, ɛho hia sɛ wobɛhwɛ ansa na waayɛ den, waaware nipa no. Bio, wobɛtumi aahwɛ abusua a ɔfiri mu, <hesitation> wo hu abusua a ɔfiri mu a, ɛno nso bɛboa, na waahwɛ sɛ fie hɔ nom yareɛ bi wɔ hɔ anaa yareɛ biaa nni fie hɔ ansa na waatumi aagye aatom sɛ wɔbɛware nipa no.